एम होत् तु तनेग मोइ दैरेक् कोबनुएन् के बर् मोइ हेरि कोरेउ, तेन्कि मोइ तेल् बरौ, करन् ते तु मोइ उपर् देपेन् कोरे नो मोइ जे बर्, मने जे एम होत् के बर् मोइ गरि कोन् उले ओमु। मोइ जोदि कम् कोम् तके, ते ते गरि कोन् बेसि मोइ उले औ दौकन्, एति ते तेलु कोम् जै। अरो बेसि के लि तु, नोर्मेलि तु मोइ एम होत् के मन्, पोति बओते मोइ सोख न खर्ख तक तेल् बरौ। ते दुतिन, तिन् दिन मोइ, नो नो, तिनि सरि दिन मोइ मोइ बोन् भरबो लग होइ। ते तिनि सरि दिन मोइ मोइ, ते के बर्, तीस दिन् दके एम होत्। ते धरिलो, सुमर् तिनि सरि दिन मोइ मोइ सोख तक। ते कोम्से कोम्, तिनि सरि अजर्, नो पसो अजर् यते तेलोते गुसि जै अरो गरि नोमद्। अरो एति अ गरि कोन् उले ओमु, मने सेर्विसिन्गु कोमो एसे, ते एकनो तेलु तु बेसि खये एसे। अरो परे, जोदि भि एति अ बेसि दुर जम होइ, गुसि जम लगे, ते एति अ बेसि तेल् लगि जै।